Ehe! I nify io moa zay mila fotsia satria la elaela tsy niboroso nify ny olo la mivadiky mavomavo zay ny nify. Da i zany ndra miborosy nify amizay ategna, i olo io, tsy raha mipody fotsy koa i nify io. Ka la tiategna ho fotsy draiky i la fotsia amin'ny dentiste agny. Fotsia agny.